அறிவின் அடித்தளம். விரிவான கவரேஜ், பாடப்புத்தகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தின் விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகின்றன, அத்தியாவசிய கருத்துகள், கோட்பாடுகள் மற்றும் உண்மைகளை உள்ளடக்கியது. கட்டமைக்கப்பட்ட கற்றல், அவை கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் தகவல்களை வழங்குகின்றன, இதனால் மாணவர்கள் அறிவைப் புரிந்துகொள்வதையும் தக்கவைத்துக்கொள்வதையும் எளிதாக்குகிறது. கட்டுமானத் தொகுதிகள், பாடப்புத்தகங்கள் மேலும் கற்றலுக்கான அடித்தளமாக செயல்படுகின்றன, மேலும் மேம்பட்ட படிப்புகளுக்கு தேவையான பின்னணி அறிவை வழங்குகின்றன.